ا <hesitation> إني نشاهد فيلم بروحي أحلى الحج، ال لما تشوف فيلم بروحك تركز عالقصة والمشاعر اللي فيه حلوة لكن الأكل والغداء وهيكي اه لما يبدا مع ناس ووجبات كبيرة ومتنوعة أحلى.